Nyaku cuma mocirita pelakong pengalaman nyaku mokerinte se dua tuama- jadi inceeran ukawengku gaga entekus tuatii kimaweng sitou luar dari tumaluntung <hesitation> lumpias yose lumpiasnemai pake adat jadi adat nera tii musti lelean adat tii karna jera adat tumaluntung lei mapake adat ta'de duan adat nera- mosipawean engkoiselangka pawean doid setua wo pawean modambung wo paweaan kesedian-kesedian tii a nitu untuk kumaweng jadi pengalaman serinte kutii ya linegkap mokase permintaan neira wayang pinda keinera linelean makasa karna adat a jadi adat nera tiin masowat montu'u adat weng kami wiang tumaluntung mosima pake adat tapi Sakoboitentu aimo duan adat dulu adat dulu tii sebenarnya tuh pa paikowan palelean adat dulu tii supaya tu berkmebang taande saka weiten yah semangke mangke wengke weiten doi tokan- sasarimedoid akimo-akimo ngemo rumah makang a aimo taansa sadua dulu waktunyu kunakan werinte yateintu carane cara dua-dua begitu carade dua-dua ti teingtu ha a momawowa yeno waan tiin adat petu adat pewian tumaluntung jadi secaminakepewoa tiin wo apalagi <hesitation> malam <hesitation> wengi beso ni tungkuma wengo nenaan <hesitation> adat pe se apa-apa adat naai mepenasehat-nasehat wencera untuk kumaweng beso nitu jadi <hesitation> kaweng adat tiin musti tetap ada kaweng adat ti Jadi tu adat tumaluntung titu musti nanaampe kaweng adat yong kaweng adat tii nitumo tuumpey lelekan setuan tuama wesetuan wewene seces tuan woa wewene tiin tumerimaapasia iwene tuat-tuama yos wewene ti ketuna musti paweyan paweyan doid paweyan <hesitation> sacana ampe po'po saweyan po'po sacana ampe tana weyan tana ya ni tu adat-adat dulu na sangkumawengmo tiin ya musi ma pake mowa ni tusancaran makaweng tii sawiah yo si abis kaweng tii me beso ini tun na we ampe kesina tara maampene tuah kumuhu pesetuane wewene setuane tuama wosino nobroid pegoin tiin a paki umpepe sera wu tarnuman tarnumane netua <hesitation> kumaweng kumelang nerang kumaweng tiin <hesitation> sera berumatangga baru jadi tu musisera <hesitation> tarneman nitu